पानी काई रोय जाए। आपने काचली भूये ते पानी माहे समय जाए। पाकली भूये कदों नहीं समय जाए। हाथ कदों रोगडी, रोगडी, रोगडी <hesitation> रोगडी बाहरी को तो कुत्तरों करें। टी पूले पानी का तो जो ढेकड़ लेंन सूकड़ ने आवे काये काये। ओसो चोपटो चोपटो तेरा का जोसो पाडी को जिन। <hesitation> आपड़ो को पाड़ी हुई जाई की नी विक्री जायती वुला का जे ढेकली ढेकली ढेकली ढेकले नू खो पानी कड़ देटी। सूका जाई पारती काई सुका ने लावे नो पैलास्टिक नो हाथे के दो धोरनों नेहे तो दूसरो लंबो लंबो इतड़ो। ती पाड़ी वारले पुड़ कुड़ देने सू करदे हूरे पकल्या मा ।